Ah biby tena mampadikidiky anakahy zio hitanareo escargot avy aminy teninay bôka ankora zay escargot io, io zany zay tany andalovan'io to de tsy hainao misy zaka malitalita tsy hainao karaha ino reny. Bokeo koa kankana ai, nkankana koafa tananao raha iny to de malitalitaka mbara ino reny, reny biby roa reny tena mahakmokamo anakahy mintsy mahita anazy.